Mbay re men nzalna nak nzo rooxa' nzo masra' tzongal lyn, lyn xa'nzonre, mbay na nzalnana re men jwa'n nzo ma- mas yena', nzo choo lyn nzo altzi lyn, re xaya' nzana na- na nzaltana bentha bentaxa' thagoxna' zino tzalna re men o tzo mer mas goxlon, mas gox mas yen.